ówó kayi ùú fe ùyà lɔ̀ɔ, kayi ùú yilɛ ɖèé ƒe ùyà ówó be nì anikɛ́ɛ́ àkpé íìntɔ ni ƒènìà ùyà kayi ùyà kayi àyítabi zìi. Úni kayi àyitabi zàyiì zàyiì kayi ù be fè ùyà ówó be nì anikɛ́ɛ́ ákpé ínìwù nì fè úyà igbɔ ábua áŋka ɖèé ɖe áàɖo ɛnɛ́ àámi, Ùú banìi àkpé ínìwù be ni ƒè uyà kása owó báa ŋè iku kɔsíɖázà. <hesitation> yá úni ɖià lɔ.